الفن عندو دور كبير ومهم فالحياة ديالنا ، هو كيساهم باش نعبرو على الأفكار والمشاعر ديالنا بطريقة مزيانة واللي كتلمس قلوبا الناس. وكاين بزاف ديال الناس اللي ككون صعيب عليهم باش يعبروا على داك الشي اللي كحسو بيه بالكلام المباشر <hesitation> وهاد الشي كخلي الفن وسيلة مهمة باش يعبرو بيها ويتواصلو مع الناس و يچولو ليهم المشاعر ديالهم